pesa, au hea kama hea hea kama hea iadakukueletea furaha tena furaha nzuri tu yakueletea furaha lakini hea kwa matumizi yako nenda yakueletayo sifa mbaya, waitumia vitana hea basi ndou ndou hea ntana lakini ukaitumia vibaya <hesitation> hea ungaione mbaya make inda ikutese make hea ina masimango ukose kuangalia ukanahea nyingi ukkamsimanga mwenzio hivihivi ukaona kadahakonda hea kumbe tu Mungu kakujaia kupata uwezo hiyo hea basi yakugea jeuri hea hiyo ina mambo mengi, ina mabo matana, ina mambo mabaya hea ndiyo yabonda miima wahenga wenyewe wasemavyo hea yabonda miima kwa hiyo matumizi yako mwenyewe ni hea indahakulehe furaha lakini ukiitumia vibaya basi itakuletea hata na majonzi ndio matumizi ya hea, ni wewe mwenyewe kama ukiitumia hivyo <hesitation> itakuendesha mbio, mimi hea niionavyo <hesitation> ni ukabinda kuipata ida hea maandalizi ya ida hea unavyoiandaa na familia yako hea ni ntana sana hea ntana sana ukabhaanda bhanako kwa maisha ya baadae hea ndo ibhe ntana <noise> kwa hiyo furaha ya hea ni maandalizi wendae uandae kwa maisha yako na maisha ya baadae ya wanae hiyo ni maisha matana kwa hea Ni furaha ya hea hiyo, <noise> basi awa wana wetu pia twasema nao au ndimi pia nasema nao kwa sababu uondaji wa hea ni mgumu na kama ni mgumu basi ni kukaza moyo uondeze hea kwa sia ya halali kyeo hea za papo hapo, ndima mbona ni nyingi tu za za halali au za kipato kuna kuima ngemo, vibarua kuna vibarua huko nkemo wantu waima wapata hea kuna biashaa wadaha kugoa hata nazi wataga hiyo ni ndima ni ni uondaji halali tu kwa hiyo maisha ukandoza mwenyewe kwa utafutaji wa- wahali basi, utaishi vitana tu kwa halali, basi naj- najaribu kuwasihi vijana waishi kwa maisha ya utafutaji ya kiuhalali mseekutonkea sia ambayo nkyo halali nkyo vitana, kwa hiyo wafanye biashara ambayo unaiona kwamba ni halali basi upate hela, ndo ndo upate hea